o kue ekpin <hesitation> o kua o kue o bhek aju a? o kue na o kue omo kue o bhək aju. o chibhe no mmon che. o chibhe nong mmonche. o chibhe o bhira kpe ono. kpe obhi-o se mme n di o ri ka mbi ka o kue-o ro kpo bha o bha kume nong mmonche. o ro yim nong mmonche a yima we o kue mana ka nne nnyo a nok a k e na a kue. o chibhe o bhira se kən baghe ofu-a na m bak o kpo-a?kən baghe ofu na a ki bha a bha kən m-a?baghe ofu na n yima nna-a?ka o kue chang se o ki kue o kue o bhek aju. we na kpo changhe mnon cho. ejum nji mmonche a ki yim we o ro kpo yim. o kue o chibhe ka nju. o bhira o bhira ofu se kpe baghe ofu na o bha o mme n dua. na a bhon ame. o kubha na abho. o sira abho bigan. o sira abhon nong o yimi ke o si ano. o tak abho eti se jen se jen wun nna nong mme n ɲ jene kən n si se. jen wun nna-o so dat e ki enob e kare wun-o tak abho eti, o si na abho no ngun nnyi a ri. nong we o kpi-ne ekpin eja. ka nga eliki a menghe nnyen-i-mba ojen. a ji menghe nnyen-i-mba o jen. a bho jen a ki ji a ji ye ka achot a chibhe se e nnyen abho nnyo a ji abho a kpii abho a?a kpii abho a?abhon mma mfa-mfa kpe o kpii abho. abho a kpi nji abho ekpin ago abho a kpi nji abho ekpin. yen nong a chibhe a jena a wok eyim. a wok eyim. a wok eyim. a chibhe a jena nong abhon mma a ka fon annyen, a chibhe nong abhon mma a ka ji abho-oji. a chibhe nong abhon mma a duu ngo abhak. nga a duu mfa o. anyen abho a duu mfa o. ase abho a duu mfa-o. abho na a yimi ndo. ofu o che mmon-che a mo not eju nji e ki kare ye nti. a mora ejum nji ye a tuk o tu ka nnyo. a tuk kà nnyo a bhibhi n do feb a chibhe a gbek ek den ojo-ofu o kii yim nan ojo ofu we o ji mmon owa a ki sîrê ye se jen. se o di ekpin. ekpin nji ene. akpugha a kara oyebha-mbinghe ofa o bha wut e kpin e kpin. nong ane a kpina ekpin. ebhu we o ka kpin nnyen ekpin etu ane a chibhe a kpok kpe nong ase abho a bho si nong ase abho a sii nong wut e kumi mfa eyen nong ase a sii etu ane a chibhe a kpok kpe nong ase abho a ka si. o ki gbut o kpo nong nse owa oka si. o kim ano eyenghe-eyenghe o kpo ka ekpin nji wut e kpina. ka obhi mbi o ri wut. kpe baghe nne a kpin so dat a kue o menghe se n kue. o kpo kue o kpo e ka yim e ka yim anything. o kue e ka yim ejum. o kue, o di ekpin o kue e ka yim kpe ejum.